हम्मर कठरिया समुदायमे हम्मर बहुत मेरके परम्परागत मौलिक खाना रहता जेहके हम्रे अलग अलग तरिकाती पकैती आउ खैती । मै हिंया अपन समुदायमे मौलिक खाना पकैना कुछ प्रबिधी या तरिकाक बरेमे बताइ चाहत हौं । जस्ते कि ढिकरी होइल, ढिकरी हम्रे बाफमे पकैती । यहका तहिन सबती पहिले हमरे एक ठो भाँडामे पानी धर्ती आउ जब भाँडा धिक्ता ते यहका उप्पर रहल टोकरीमे हम्रे खैना चिझ धरती आउ उहि बाफ लैके खैना चिझ पक्ता । अइस्तहिं हम्रे तिल्हा रोटी पकैती ते यहका तहिन हम्रे सबसे पहिले भाँडामे तेल धर्ती आउ जब तेल गरम हुइता ते ओमने रोटी होइल, कचरिया होइल पका पका के डर्ती आउ पकैती । अइस्तहिं करके हम्मर दोसर तरिका हे भउँडी, भउँडी हम्रे आगीमे पकैती अङ्गरामे धरके या चपका भभउलमे पकैती । अइस्तहिं करके हे भुजा, भुजा हम्रे बारुमे गरम करके तब जब बारु गरम हुइता तब ओमने दाना डारके जुन्हिके तउ ओहके तिरैती आउर भुजा बनाके खैती ।